Raha amiko manokany aloha gny fitsaboa soa mety amin'ny fiarahamonina, ohatsy am'izay hoe hoe zaza marary de tsaboa igny de janga zaza igny mahazo fanafody, ohatsy hoe fagnomeza fanafody hanka zaza regny, de m- misy fiantraikany amin'ny fiarahamonina zay zao ra- falifaly fiarahamonina fa le zaza zany mihina fanafody ara-dalàgna, fanafody hanka de regny miady amin'ny valan'arety regny.